มักกินตำบักหุ่ง เพราะตำบักหุ่งนี่แซ่บขนาดเดะ ข้อยมักกินคือหยังหนิ

อาหารอีสานที่เฮ็ดง่ายกะคือป่นกบ ป่นปลา กะแค่ต้มต้มแล้วกะเอามาป่นใส่บักพริก ใส่น้ำปลา ผงกะรส แล้วกะแล้วจ้า

ร้านตำบักหุ่งในหมู่บ้าน ไปดู๋ เพราะเพิ่นตำบักหุ่งแซ่บ

มักกินข้าวเหนียว ข้าวเหนียวมันได้หยำบริหารกล้ามเนื้อกล้ามปากเดะ

มักเฮ็ดกินเอง เฮ็ดกินเองมันถืกปากเจ้าของ แซ่บบ่แซ่บถืกได้ว่าเจ้าของเอง ซื้อกินบ่ถืกว่าจักสิแซ่บบ่แซ่บเดะ

กินตำบักหุ่งแหล้วเนาะ คนมักกินปลาแดก มันเข้าในเส้นเลือดอยู่แล้วตำบักหุ่งใส่ปลาแดกเนี่ย

ชาติไหนบุ สเต๊ก ฝรั่งบ่ กินสเต๊กกินเนี้ย เพราะว่ามันแซ่บ จ้ำใส่ซอส

หอม มีกลิ่นหอม กลิ่นนัว กลิ่นหอมปลาแดก หอมอ่อนอ่อน ย่างไปไสได้กลิ่นปลาแดกกะกะโลดจ้าว่าเป็นอาหารอีสาน อาหารภาคอื่นกะสิมีกลิ่นแตกต่างกันไป แต่ว่าข้อยมักปลาแดกเนาะ มันกะหอมปลาแดกเนาะ

แตกต่างเรื่องความนัว ขายในห้างกะสิบ่นัวปานใด เขากะสิใส่ปลาแดกบ่หลาย คันขายนำท้องตลาดกะอะ ใส่เท่าใด ใส่หลายเท่าใดยิ่งแซ่บยิ่งนัวจ้า

อ่านหนังสือนิยาย อ่านหนังสือการ์ตูน อ่านนิทานจ้า เป็นคนมักอ่านหนังสือ

อยากลองไปเดินป่า ปีนเขาจ้า อยากเฮ็ดคือเพิ่นแต่ว่าย่างบ่ไหว อยากมัก เพราะว่ามักธรรมชาติ อยากเห็นวิวสวยสวยงามงามตามข้างทางจ้า มักต้นไม้ ต้นหญ้า

อ่านหนังสือ ร้องเพลง เล่นกีตาร์เนาะ เพราะว่าข้อยว่าคันได้เฮ็ดจั่งซั้นมันกะสิดี มันกะสิมีแนวคลายเครียดนำ บ่ต้องเครียดต้องหยัง อือ สนุกอีกต่างหากจ้า

ซ่อยพัฒนาเจ้าของบ่ อันนี้บ่รู้จ้า แต่ว่าฝึกแน่นอน ฝึกให้เจ้าของบ่เป็นคนที่สมาธิสั้น อ่านหนังสือให้ครบแปดบรรทัดของคนไทยพู้นเดะ ข้อยซ่อยเลยมักอ่านหนังสือ

เลือกที่สิฟังเพลงจ้า เพราะว่ามักฟังเพลง ฟังเพลงแล้วมันได้ร้อง ได้เต้นนำ เวลาอาบน้ำหรือเฮ็ดกิจกรรมต่างต่างกะได้โยกได้ย้าย ได้เหมือนออกกำลังกายไปในกะ

มักเบิ่ง มักเบิ่งการ์ตูน จักรจักรวงศ์วงศ์ มักเบิ่งแม่ปลาบู่ทอง สงสารเอื้อย เหลือโตนเขาคักจ้า แม่เพิ่นนั่นนะ เกิดเป็นต้นบักเขือ เกิดเป็นต้นปลาบู่ทอง

ซ่อยผ่อนคลาย ให้คลายเครียด เพราะว่าซ่อยได้เฮ็ดสิ่งที่ซ่อยมัก ซ่อยชอบ บ่ต้องเฮ็ดสิ่งที่ซ่อยบ่มัก ซ่อยเลยหนีออกมาเฮ็ดงานอดิเรกที่ซ่อยมัก

บ่มักเล่นกีฬาอิหยังเลย เพราะว่าเป็นคนขี้คร้าน เฮ็ดอิหยังกะเมื่อยง่าย เฮ็ดอิหยังกะบ่ดี แล่นกะบ่หันจ้า กะเลยบ่มักเล่นกีฬา

อยากเล่นกีตาร์ เพราะว่าเท่ เห็นเขาเล่นแล้วเท่แฮงจ้า

มักเฮ็ดอยู่คนเดียว ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าจ้ะ บ่ชอบสุงสิงกับคนอื่น

มักเบิ่งเขารีวิวเที่ยว เพราะว่าเป็นคนมักเที่ยวจ้า เลยอยากได้แรงบันดาลใจหรืออยากเบิ่งรีวิวที่เขาไปเที่ยวหม้องใด พักหม้องใดแล้วสวย แล้วงามจ้า

การอ่านหนังสือบ่ เพราะว่าการอ่านหนังสือนี้ มันต้องจดจ่อแต่อยู่หนังสือ โทรศัพท์กะห้ามจับห้ามเล่นเดะ ต้องตั้งใจอ่านอย่างเดียว บ่ซั้นกะบ่รู้เรื่อง บ่เข้าใจ

บ่ต้องซื้ออุปกรณ์เลยจ้า ซื้อแค่หนังสือ บ่ซั้นกะโหลดแอปในโทรศัพท์มาอ่านเบิ่งได้เลยจ้า อาจจะเสียเงินค่าสมัครแหน่ เพื่อปลด VIP ปลดเหรียญจั่งซี้จ้า

บ่เปลี่ยนจ้า มักอ่านหนังสือจั่งใดกะคือจั่งซั้น เพราะว่าหยังกะบ่รู้หรือว่ามัก ขึ้นอยู่กับว่ามักกะมักอีหลีหรือมักกะคราว ประมาณนั้นจ้า

มักเบิ่ง TikTok จ้า คลิปมันสั้นกะทัดรัดดี เบิ่งคราวเดียวกะจบ แล้วรู้สึกว่ามันสนุกสนานมากมาก

ใซ้ LINE จ้า เพราะว่าบางเทื่อใซ้ LINE เนาะ ใซ้เฮ็ดงานผ่าน LINE ใซ้ใซ้ใซ้อยู่ใซ้มื้อจ้า ตอบ LINE ตอบอิหยังจั่งซี้จ้า

บ่คิดแบบใดจ้า กะคิดว่าเพิ่นกะสิมั่นใจ มีความสุขแหละจ้า เพิ่นกะสิมักเจ้าของรูปนี้ วิดีโอนี้ล่ะจ้า เพิ่นจั่งลงให้คนอื่นได้เห็น เพิ่นกะสิมั่นใจเนาะว่าเพิ่นงาม เพิ่นจั่งกล้าลงให้กะเบิ่งนำจั่งซี้เนาะ

Facebook จ้า เพราะว่า Facebook นี่มันกะจิมีคนโพสต์แจ้งนั้นแจ้งนี้หลายหลายอย่าง

อัปเดตจ้า แต่ส่วนมากกะสิอัปเดตแต่ความสุขล่ะจ้ะ ความทุกข์บ่ค่อยอัปเดตให้ไผกะดอก เพราะว่าย้านเขาซ้ำเติมกะนั้นนะ

น่าเซื่อถือหรือบ่น่าเซื่อถือเซื่อต้องเบิ่งจ้ะ ว่าคนที่โพสต์นั้นเป็นเพจหลัก เพจจริง หรือว่าเพจปลอมจ้า ที่สร้างขึ้นมา มีความน่าเซื่อถือปานใด คนแชร์ คนกดไลก์ คนเมนต์แบบใดแหน่